والله واحد يكون رياضي مشهور احسن من فنان مشهور رياضي اقله عنده يصير عنده لياقة بدنية يكدر يتنافس منافسة شريفة شغلة هم مو حرام مو مثل الفنان الفنان ما تعرف هسه خاصة الفن هسه كله هابط مو مال واحد يفوت بهالدولشة لا انه رياضي رياضة حلوة اني جنت من جنت صغيرة احب السباق ركيضان جنا نسميه جنت دائما احبه وليهسه من كبرت احب الركض